Laha ny tatara goava indrindra tamin'ny tantaran'ny Royaume Uni da ny adin'i Hstine io zay tantara nanambara fa maty ny mamnjakandreo i Harlode voatifin'ny flesy-voatifitsy ny lesy- flesy tamin'ny masony? Nanomboky taminio da niova teo ny tantaran'ny anglisy reo, maro ny raha niova.